من وأنا صغيرة، كنت أتمنى إني أخيم صراحة، وأروح لحد تخييم زي أفلام الكرتون، ال كنا نشوفها وإحنا صغار، <hesitation> فأكيد بختار التخييم وسط الطبيعة بتكون تجربة فريدة وهادية وأكون أكثر إتصال مع البيئة، أنا بشوف النجوم أسمع أصوات الطبيعة، الفنادج بتكون أكثر راحة طبعا، لكن ما راح تكون بذاك الجمال إنك تكون وسط الطبيعة والخضار والجمال. <noise>